Izy kôa mety edy mba hajotsojotsoa hely lamozika zen̈y azafady indrindra fa izahay ity ato mikoràn̈a e. Tsisy toeran̈a hafa bakà mba hahafanay mikoràn̈a sady mihinà kay tsy mifankaren̈y feky izahay plasy araiky eto. Tsao fo mba afaka hajotsojotso hely lamoziky narô biàka zen̈y izahay ty mba afaka mikoràn̈a sady mihinà aminarô ato fa ten̈a ny mantsintsin̈y e.